Awalinkeka riyadayi mohima, faigatir mohima khasaineka, adangoni bitanidani eninbatoni <hesitation> riyada fa jo batari igatir jo batarri faigatir, mesalan shili shiliga ikan, tortoregaikan inmaleka awo bahara kotchikani inmale riyadya <hesitation> udogo, riyadha alikangoni taka fa nefiei.